Ajcu ujak shuguayey nafein arlok shuk arlok este ajcakier titier arlok este aj carlol aj carlol caguash arlok este ñusoc ac akier de ñusorluw y atotowand aj guman guman jier shuguayey poj arlok este ajñi bial bial umbas y atotowand arlok keste choc ajlok este uñusok este aj ajche anok oyuk oyuk chicot y atotowand arlok este ajcu naich naichu aj este gum arangu guma jayum nafen por es aldomo peran ke gundon ma mapuchiu o la cas clase de uj.